Pụra- pụram- puram layụngọn yesu pụra pụrtẹị ị mụ gị ya waịzị konon ị yaa kẹẹbẹị pẹẹ nam mịn wẹẹg ana mad kịmụ ịlịgọ ta pụụrẹ waam wẹẹg nbẹndamị nẹm, ambịgọ kaan kịtọn nbẹndamị ya yag wẹẹ- wẹẹg wẹẹg wa mọnọn wẹẹg utamgu waamo maad kịmụ ta kịyịllị wam ɗole <hesitation> mịn ya murna mịn yam ga tọm waịz ịk nam mẹmdamị <noise> mụdgọ yẹẹpụt tọmnị tị sụm mu,̣ kwakọ pọ mụdụn ɗụm yẹẹpụt tọm nị tị sụm mụ, to yaag tịị kụụnụṇ yaan ịlịnị ta pụụrẹ, yaan ambị kaṇgịtọn to ambigo kangiton <noise> pụdẹị pụdna mịn yan yaam ga waịz ịk kịnan pụdtẹị pụdẹịm ɓ̣ẹlgọm kịnam kowanne ɓaan tịd kịrap salị pụwa a pụra nam mịnị waa mọ pẹẹ kẹẹbẹ. Nam mịnị wẹẹ wamọ pẹẹ kẹẹbẹm mịnị ịmọ tụrnụ mịn nẹẹ mịnga pẹẹm kaan gọrọ, <noise> yamb mụ anẹ ga ịdẹị kuma yamb mụ a yamb mụ nam mịnga yambam gayịm, kadẹị yambam mụdịgọ, ambịgọ kangịtọngụm mịnga yambam gayịm kuma mịn pọnẹ kan gọrị pọnẹ nam yambị jẹẹ pa nyambị tẹị ụkmọ mọnga yamba gayịm, kuma mụdgọn tị sụm mụ, walgọ walgọn tị sụmmu, ịlịgọ ịlgọ tị sụmmụ, watọ ọtam yịbọk ịlịnị waị kangịtọn lịdọn mịnị ta kịyịllị ọtam tọm lọọ ịk, aptam kụlọkọ, ụla ɓẹlɓẹl kị ọtam waam mị saa, kị ọtam tọm lọọ ịk, mịngị yajị ganda <noise> mịnị dụm kụdamụ wọbịm mịn ọn nbẹndamị kọdịị pụtụ tịd kịrabị yaa salị pụwadị wa de kẹnzọ mịn yan yamga tọm lọọ ịk nam mịnị ɓaramụm yaan nam mịnị la kabụḍụn nụm la lọọ mịn ɗịbụḍụn nụm lakịla kọrọk mịn patọn nụm laa yalamụm la taị mịn la yabatụn mịn wargọị mịn warẹ yaan wam mịnị saa min wọbu̱n nbẹndangị mịngị. Yaan ga mọ mịn gị yaan ga mọ pẹẹ kẹẹbẹ mịnga yaan ga pẹẹ kẹẹbẹ mịngị ya gịnda <hesitation> sọọpị ta kọrọ minga mịni yanda nẹịzị ta kọrọ mịnga pẹẹmọ yambmụ a nẹ kuma yamb mụ a yambam ga ịdẹị mụdịịgọ ịlịịgọ mịnịm wọb nbẹndamị nụm gayịm mịnị wọbị nẹm kaa ɗi nbẹndanyiị dẹịzẹm mịnị nẹ tare ga nbẹndanyiị kuma mịnị waa mọn nbẹndamịm kuma mịnị nẹ tare ga mbeendanyi kuma wọb yọmbị tẹịzẹ mịnị waa mụdan dụmụn tụl wọb nbẹndamị mẹẹndanyiị kuma mụdịịgọn sụm mụ mẹndanyi nẹ tare ga mịnị mọ wa pụụtụ kọt daịzẹ mọ mịn kotun yaam ga pẹẹ kẹẹbẹ mịn kọtụn yaam ga waịz ịk nam mịnị ɓaaramụn yagịnda yagịnda kọllọ mịngị yaz kọllọ mịngị yaa mịngị yaa kọllọ <noise> mịngị ɓabtụn kaan, ɓụg maana mịngị ɓabtụn kaan ɓụg maana mịngị yaan kọllọ mịngị nẹẹ ka mịngị nẹẹ tụ mịyẹ mịnga to mịnịn ga pẹẹ kẹẹbẹ nam yamba ọtam gụ, ọtam gụ tọm lọọ ịk ọtam tọm nam nbẹndam mụdịgọ ta ɗalili mụ ta, ta tị sụm mụ warẹ ụnụk tọm nị, tatị sụm mụ kịnam kayị ọtọm sọ <hesitation> ọtam yịbọk. Mịnị waa yaam ga tọm lọọ ik nam mịnị waa wọbụm nbẹndam ta kịyịllị mụm maa ɗụm kụlat mụ nẹm sai kọɗịn nbẹndamị watọn ka waana ma mụdụndụm mọ mịn yaan mụdam amma ka wanam mịnị oizam tịị kị wọb nbẹndamị har kọɗịịm kọɗịịm kwa pọ kọrị watọn mịnị ɗum mọndịm mwam ma yaịzị kọɗịịm mọ pụtọ kọt laị laụ yambị mọ pụtọ mịnyam watọ kọtụn yaagịn da yaịz gịnda kọllọ mịngị yaịzgị waị kwatụn ịmụ mingị nẹẹ ta kọrọ mịnga to mịnị nẹ tare ga laụ yamba, yamb gị yaịz pẹẹ kẹẹbẹ ga mịnị mịngị ya pẹẹ kẹẹbẹ ga nbẹndanyị mịngị nẹịz nam mịnga to mẹmdanyi a mụm mụdgọ tị sym mụ mịnị ɗụm tap ga kụdamụ wọb nbẹndam mịn baaramụ wọb kan gọrọm mịnị nẹẹ tare ga nbẹndanị a waam mọ yaa mịngị ɓaaramụn yaịzị ta kọl kẹnd pọ <noise> laụ yam- lau yamba.